بحب أقرأ كتير بيصير أقرأ كتاب أو كتابين في وقت فراغي، لأنه هاد الشيء بيوسع أفاقي يوسع مداركي، وبيصير يخليني أفكر بشكل أفضل، واجد مفيد واجد يوسع الادراك، يعطي الشخص قرارات صحيحة ويجعله يفكر بشكل مثالي وبشكل أكثر نضجًا.